एबे मोर देखल जनावर मध्यमा सबसे हलाहाली दगुडे सकेवाला जनावर चैं घोंघिलावा नै हलिहे । कतौकी हिन्का जब दगुडे लगसै याको कुन्हु जनावर भेल जसने बाघ भेलई, भालु भेलई कुन्हु हैने सकसौ एकरके भेटे । हिन्का एतुरा जोड से दगुड्सउ ,एबे एगेरे जोड से दगुडलेसे हिन्का गाछ फेरी चढे सकसौ । एबे एकर एगुडा कथी फाइदा भेलई, जसने हिन्का सिकार जखनी करे निकडसउ तखना यापन सिकरवा के फट दहिया नै धरे सकसउ । उहेसे कहके हिन्का एबे भुखे बहुते हैने मारे..मरसउ । एबे उ त भेलाई एउटा फाइदा एबे दोस्रो म हिन्का एगरे दगुडले गुने से एबे जसने गाछ बृक्ष मा चढे सकसउ ,यिहे चड्ले गुनेसे हिनका कहदेउ न यापन सकरवा के डौलेसे तनाउ से हेरे सकसउ ।